افضل ذكرى في طفولتي كانت لما كنت اروح مع العائلة لمنتزهات في نهاية الاسبوع كان الجو دايما مليء بالضحك والمرح كنا نلعب مع بعض ونقضي وقت حلو بعيد عن ضغوط الحياة اليومية واعتقد هذه الذكرى مهمة بالنسبة لي لأنها علمتني قيمة اللحظات البسيطة والجميلة. وكيف ان فضاء الوقت مع العائلة يعزز الروابط ويعطي احساس بالراحة واحساس بالسعادة.